ཧེ་རང་ཐ་ཧེ་རང་ལ་བེ་ཅིག་དེ་ཐོ་ལོང་མེཔོ་ང་གི་ཁན་ནོ་སམ་ཏ་བོ་སེ་ན་ང་ཆི་མེ་ཆི་དེ་ན་ཅིག་དེ་དི་ལེ་པ་ར་ཁེ་ཅི་ཏ་ཨེན་ན། ཁན་བྱ་སེ་ན་ང་ཅ་ཇམ་གླིང་དེ་ན་འཇུ་ཁེན་མེ་ཐམ་ཆེ་གི་དི་ཧ་ཁོ་གོ་དི་ཧེ་རང་ལབ་ཁེན་དི་ལེེ་པ་ཁེ་ཆེ་ཏ་ཨིན་སེ། ང་ཆ་གི་དགེམ་བོ་རོ་ལེ་ཡི་དགེམ་བོ་རོ་ལེ་ཆུང་བོ་ལོ་ང་ཆ་གི་ཧེ་རང་ཕྱ་གོ་པོ་དི་ལེ་པ་ཁེ་ཆེ་ཏ་ཨིན། ང་ཆ་ཁ་ན་ར་འགྱུ་རུང་མེ་དགེམ་བོ་ཉམ་ཅི་ཁ་ལ་པ་རུང་དེ་ལེ་ཡ་ཆུང་བོ་ཉམ་ཅི་ཁ་ལ་པ་རུང་ང་ཆ་གི་དི་ཧེ་རང་དེ་ལོ་དི་ལེམ་ཕྱ་ཏི་བེཆེ་ཕྱ་གུ། ཁེལ་སི་ང་ཆ་གི་དེ་ལོ་ལེམ་ཕྱ་ཏི་བེཆི་མ་ཡ་ན་མེ་གི་ང་ཆ་ལོ་མ་ལེབ་ལབ་ཤེ་ཨིན་ན།